Llitu nbwa’ lliitu nu’hra’ma nagaasa ñihllu llibaa’n nu’hlama ru’nma chin rchia’hanma naague’l rria’hma lo ruhnngu’za rahwma bizihn rna’zurama guraagu rahw ba nin chi zi’rahw bwiinn- rzuhsama radxii ruzi’laa’dzima nague’la rare’hma. Bwehcu nahpa tahpa ñaa’ma nuu llibaa’n ma riumbwa’ ballu’n ma rudi’hi guelrahw rahwma guehta rahwma dzihta rahwma garaa riadxia’hanma rha’zu ma biyahnn- ruhnn- gu’za ma ree’ma ñihsa nu rzihin nu lahyima. Buhrr-i’hn tuhbi buhrr-i’hn riahne bwiinn- ma tuhbi bwiinnlo dahan-i’hn tin rahcama ru’ama xica xteenn-i’hnba chin riaca’hara’hba yahga ru’nma chin rchia’han ma chin rwa’hama ballu’nma tin gahw ma. Rahw bna dxihlli, rahw ma cwa’n, rahwa ma dxihtu xica cwa’n-i’hn rahw ma, ruhnnra bwiin la’hma ocupar tin ru’a ma galle lo tii. Dxihdxi lahdxyi ma caa dxih dxihdxi-i’hn rgah ma ya ruhmn ba dxihdxi dxibagahra du’h guelnado ‘ laadzima ayi na’hma ziga na’h chiva ayipa rguii laa’dzi ma nuura’h zii ma chi’chi rahbi ra’h bwiin delh gudi’hiluh guehta gawh ma chi’chi ñaa laa’dzi ma delh gudi’hiluh xica xcoshara gahwna ayiguii. Na’a laa’dzima rua yuu riw’ra’hma nuuzira’hma riah gaparaba’h lo’h da han rcahwma llooba ree’ma ñihsa or nizin rdxiahga ñihsa ma. Chiva. Tuhbi chiva zi’chi gaca na’xma nado’ma rahwgacama llooba’ dxihlli biza’h bacwehla cwa’n chin riahgahpa bwiinma rullu’h ma loh nehza rzuhrama gacanlee’ tin rahldaraama xicagahwma zi’chigaca ria’pama rielwloh lee’ rabama nuw’rahma rlli’hi rbwe’he rahna duuda tinparrbwe’he raba queso par rwa’hagacara’hba la’hraba ayilli’ rutoo’raba nuu’ bwihdxyi nguuhla. nuu’bwihdxyi nguuhla guzahn bwihdxyi nguuhla shin bi’tuhnma rwa’ha yihcama guro’o ya bwihdxyi chin rie’roo ma rbahchinma dzita bwihdxyi ya bwihdxyi nguuhla rzohba dihtsi ma tin parbahchima nuu bwiin guqui’dziiba bwihdxyi guzahn rdxi’chii bwihdxyi’hn per delh nuu bwihdxyi nguuhla. Ya buidxi ngulachxi este pues par raurabah mah ya bahy núhu dzigah buidxi gudzáhan eh rahpa rabah mah dzigah para ruhunrabah biñihi tin shdalah shbuidxi rabah. eh chiopa ñáhaamah núhu shtuhubimah nuhurah buidxi nagáhsa, buidxi cuyuhchi, buidxi cobah déh, eh depende de shi shi culori náha shmáhamah o náha buidxin guhla dzichxí. gahca raréh dxinmah raumah dxóobah rauramah cwa´han réh raúramah alimento chin naramah bi´tihn, tin guéh nagah róho ramah, ya dzichxi gah cah delah. dxiéhumah o buehla cuihi lac mah per nadxín rahmah riuramah lóho dhxóobah riuramah rah ñáhaaramah delah núhmah láhan shléherah gun ñáhaaramah lóho shquí gun. ñáhaaramah lóho chxí réhe tuhbi clasa vicuchín chxí ráuramah.